Ny fomba amampanao mapiavaky any iii irlandy i e da ny fomba fivavaha sy sy amy finoa eo; gny gny Irlandais agny zany i da tena mivavaky la mivavaky amy fo la mino tena mino amy fo